È yaȧ tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ e gbèe è siaŋ wèè wɔŋ fuɔɔ̀ŋ wèè kiìŋ nèè, òfoo sèè mùŋ naŋ gbeè, mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ muȧŋ bi maŋ nɔ̀ŋ nanɛ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, sèè maŋ gbeè, mùŋ donȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ aŋ dȧwium nyȧŋ fèemȧŋ, sèè maŋ gbeè, mùŋ donȧŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ jiikɛ̀ɛ maŋ dùùnyȧŋ fuɔŋ mɔɔ̀ŋ, sèè maŋ gbeè mùŋ donȧŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ e gòngo siaŋ wèè nyuùnkpùuŋ dȧwi mɔɔ̀ŋ, e gbèe è siaŋ wèè maiŋ gbeè.